Allor, ij dint 'a vita mij agg fatt 'nu sacc 'e viagg. Ma assaje viagg. <hesitation> Da spensierato e da ragazzo ho girato tutto, quasi tutto il mondo. Mo sinceramente 'e post chiù belli ch' m'hann rimast arò c' turnass e arò c' jess pur n'ata vot è 'o posto che mi piace è l'oriente. Agg stat in Giappone, agg stat <hesitation> anche in Cina arò verament là sò strani pecchè sò strani, però fanno di tutto p' verè ben la cosa. 'Na cosa molto importante, però ij sò innamorato dò Sud America. Il Sud America come può essere, la parte che può essere 'a Giamaica, ch' pò essere Miami, pò essere Santo Domingo, là sò post arò tu può campà verament pecchè t' scit 'a matin si tien 'a possibilità 'e t' fà 'na bella casarella piccirella veramente può fà tanti belli cos. 'A me personalmente arò m' piac 'o mar, m' piac 'o sol, m' piaceno 'e color, m' piaceno 'e profum. M' piaceno tanta cos, quindi arò m' ne jess verament mò in questo momento è 'o Sud America, là sì, là c' jess verament cò tutt 'o cor. Tra Santo Domingo, Brasile, Giamaica, chill sò 'e post arò m' ne jess verament, è 'o post arò c'aggio lasciat 'o cor da guaglione e c' vuless turnà da piccirill e là m' ne veress 'e ben veramente